في أحد الأيام، ضاعت عيلة من الطيور في أثناء موسم الهجرة، وكانوا مرة خايفين لأنها ما يجدرون يعثرون على طريق العودة. ففي أحد من الصغار إسمه ريو، جال لهم إنه أنا أجدر أرجعكم، إنه أنا أحفظ، أقدر أحفظ الأماكن بسهولة بس ومشيو وراه وجدروا فعل ا إنهم يوصلوا للسرب الكبير، واجتمعوا بالباجي وشكروه.